Ny fomba fampia-, laha teako hahay bisikileta zane ty anako e, mividy tse zaho rae aman-drenine de i raha mahazo ame zay raho mipay amizay raho, mipay tane malalaky hananarako aze mba hahaany raha niviniliko, le atosiko reke le ampianariko mivoy tsikelikely le i laha mahay amezay zatsy de avelako amezay hitondra aze rery